Debriñ a ran ur wastell ha riboulat a ran gant ma mignoned.

get ar fed emañ skrivet ur bochad traoù e brezhoneg KLT ha ne vez ket skrivet kalz a dra e brezhoneg liv gwenedeg.

ya plijout a rin labourat kar me a labour e bed ar brezhoneg euu o stourmiñ evit ma vo komzet brezhoneg a bep seurt livioù e pep lec'h e Breizh.

Nec'het bras on gant cheñchamant hin ha[aaaa] ni oar. 'Sperañs 'm eus hag e vo posupl d'ar bolitikerien soñjal e traoù 'zo evit ma vo posupl d'an dud bevañ war-lerc'h.